रंग घणा प्रकार के होवे। गोरो, काला काळो, लाल, लालो, नीला नील, पीला पीलो, हरा हिरवो, <hesitation> गुलाबी गुलाबी, नारंगी नारंगी, कत्थई भूरो, भूरा मटमैलों, बैंगनी जामुनी, <hesitation> स्लेटी करिया-सफेद, आसमानी नील आसमानी, चॉकलेटी चोको रंग, सुनहरी सुनलो, चांदी रंग रुपलो, हल्का पीला फिक्को पीलो <hesitation> अने गहरा लाल।